पत्र बा <noise> हाणव फकता साध्या कामाका लागूणा खऱेन्च्या खूप बेजार आसा। आमका म्हायणे जाळे कर्मचारि उणे आसता, आनी हाणव चड़सो सुभेग भर मोह जा खांडार घेवन वाटा। पण म्हाकां साध्या तकलस आलेया सर्के जाला। पत्र अ ते ऐकूना म्हाका खरेच खूप दुख जाले। ते तना दिवपा सर्के दिसता। तुंका कशें दिसता ते तुमच्या पत्रओ कड़ें उळायले? पत्र बा हाय, हवेण यत्न म्हणी, पण ते फकत काम करता अशी सांगिता रवतत। म्हाजि हॉस्कोणुच गंभीरतायेन घेनां अशी दिसता। पत्र अ "ते खऱेच मानोबळ उणें करापि असूंका जाय। तुमका आदर दिवपाका हाणव कितेये करूंका शकता? घडाये तुमच्या कामाचे भार व्यवस्थापन करापाचे कण्य वाटोव आमि विचारण्ता। घेवपाक शकताले वा तुमच्या बऱ्यापणाका वाढपण दिउपाचो रस्तो सोडूंच काडुंका शकताले?